अलमारी ते हम अगर कपडेगी अलमारी ची ता वेते खाली कला अर बहार निकालिते ऊ कपड़ु ते ड्रेसिंग से तै करिते अलग-अलग पैंट अलग जगह टीशर्ट अलग जगह अर अपना सूट अलग-अलग जगह सेट करीते वे अलमारी मा सेट करीते लागला।